Riivil om häste pall'o väikeisi <hesitation> terävit mulgukõisi. Ja ku saq säält juustoga üle käüt, sis <hesitation> naaq tõmbasõq juustost väikeisi viilukõisi ärq, miä lätväq sis riivi tõsõlõ poolõ.